زه به د غره ختنې ځانګړی فزیکي تمرین پيل کړم، لکه زغم، د سږو تقویه او وزن بارول. په لوړو سیمو کې د نفس یا ساه اخیستو تمرین به کوم. مسلکي تجهیزات، لباس، او د هوا ضد وسایل به راټول کړم. له تجربه‌کارو غر‌ختونکو سره به تمرین کوم او مشوره يې اخلم.